Enas da qatram qatpok naa vatki. Enas ba me kotkot. Enas kana me kotkot savate gaman. Savat e dan dan. E veme enas da qat tram qat pok naa avatki marama qubuqa <hesitation> Meda qa tal ama qalan nang itnak ba nokop kangang sitnak bo me da osni da qari ba <hesitation> mar va qa wok naa vatki mara ma qubuqa. Osni da qa wok na lasaqi da osni da me qala ma sin-ga, enas. I da me enas. Enas do qatram qatpok naa avatki da me dom mara ma sin-ga. Meda ma sin-ga doma mara ma muga, meda mo sin-ga ma ni qa. Da me da qa tu elo yi maita ktak ama sin-ga. Meda mara ma muga da memar iva ma dur mani qa, dame da me enas daqa tu yi. Dap e kotkot dan nop mamar iva nga lasaqi. Meda qatram qat bungdam sama lasirang. Marama galipka, ma mimimga nop ktia seng ama bolsa eseng. Ktia seng ama mung iseng da memar wa qaret ba qa ka rak a lasagi mara ma mimimga inak agini maro ma qubuqa, inak ama galipka. Mar iva qarak aa vatki yi. Mamar va ma kotkot da aa vatki dia ma las, ama lasaqi, miva qa tak a ama lasit, memar iva ba qa tak dap e me. Enas dame da qatpok naa vatki da memar iva qala ma sin-ga mania nga muga da memar va qaret ba qa wok na. Memar iva qa ron samat tklak ama sin-ga. Memar wok qatu elo matkiak ama sin-ga dap me kotkot diva qa vok nama lasaqi mara qangsas pat na ma lasirong, ma qalanang irong ba qopki agirong. Mamar iva qa vokna lasaqi mara ma muga, mara nga mimimga inak agini nga qubuqa, inak ama galipka, dime kotkot. Me dandan dinak memar iva qangangsas na girong ama qumeng angara sis, bama qalanang nambaot. Bama ama qalanang ama kakao angarakt, ma bolsa angarakt. Dime dandan memar iva qawok naa vatki, memar ive qok naa vatki mak nokop privat. Dap kliaet ama vatki di qoir memar vame ramar da qan na rorka mat ktiekt ama vatki. Da qosi me kotkot da qoir memar iveme ramar kana rorka yi. Baa ba memar ive qaru elo bavasat da qa vukpam baa bama morirhong, dirong varvar dirong mavangam navara qa. Da ir ektirekt damga, mara qasu irhong, ivarvar damga da si rong birong varvar dirong. Dap memar ama agirong ama nilamanil dame di ngi langa nga ri bung dinak mara nga ravat toqori mar varagini, qubuqa gan, mara ma galipka qan da nga ri wok nangra vatki ive memar galam nga. Mari nga ri raun. Ngo damoido ngua tilak nguna gua rivek. Noqopki nguna ma lavo mada uri raun. Mada uri raun, mada ut naqat manga, yanga ma isam, mada ut muqun, mada uri skelim nga ngari wok nangravat. Dap eme quis, equis da rhoqor na me kotkot mada qatram qat pok nama lasa, aa las aa lasaqi. Dap e me qimgim ba me lagrabas da mara a qa wok naa avatki mani me grang inak agini, bo qatram qat pok naa vatki mani me grang, varam me grang dame da qa dur mani qa ba ba ngi skelim iayak e grang yak ama ismga, nama gilka ma ismga sop nak ama ekt avamgi diama qatneski rhoqor dur mani ak-e grang ba simuk ba qa wok naa valki muk, mamar ive qatu elo ba ba memar ive qavuk pam ba vasat disi memar ive qusu aa qokoqirong birong ngari raun, memar ive varvar damirong, dame qimgim da roqori, bama ism qopki ama ismirong memar ivirong, irong nga tu angara ngaravat qopki da arong dirong ngari tak angravat vama lavan nakop ma lavan. Anga-qopki qopki, ekt ama ismgi me da ya tu a kop ama yatu ara elo vama ran-ga. Da rateski me kubeo. Anga ma isam memar iva ngari raun nakop. varvar dam nga. Qopki anga da nga tas pama qavalki toqor nama engoneseng ba me engon. Me da nga tu angra elo ba ba ngari vukpam doqori dame da qi su at kokoqirong i varvar dirong. Da qasu aqokoqirong varvar dirong ba bama morka dinak iqake enas da qarake enas memar va ba kaso rama galip, me da qa so rama galip bevak qokoqirong. Nak e dandan di memar ive qat plang mani ama kubao ba qa tet baqat bon. Qat bon a qokoirong ba irong nga tas. Da qosi me kotkot da me qaret ktinirong mara ma arot ba qala agini, e rokrok iyanap mani ama arot, inak agini me da saktini savera ama arot, dime kotkot da qa tal ktio rong, ama sis nirong ba berak aa, aes bra tas. Aimirong ba me da bonirong birong nga tas. Doqopki me-me dandan diama qalarap ba agirong irong nga tas ba qopki agini memar iva kainkain isamirong nokp me rhoqor qari uri raun ba utilak napang bu uri sut navar aqa ma isamga mara vatki qatna mes. Das osni meda qatnames toqori da var aa elo anga rarang as me da qoir ka vukpam. Da osni da memar iqatna mes toqori meda qa ba ngi laqi qatnames tamit dap ara vatki sanas dame da ngi rami sa aqokkoqirong doqori sa qa vukpam. Meda qatnagot parirong, meda qat tas tamit, dap kalirong i isis pari rong irong nga tas. Irong ngat tas, memar iva vardamga da qaret ba qavalang mat na agini, memar ive me kubao nak agini naikop kia rong ama qalarap. Meda qavalang ini inamuk ba barak aes ba nga tas. Meda qa raor nak memar iva qaret ba qaret, karet galalul, soqop da qa tram i aes aemga, inak aemgi, ekt, inak avatki, mariva qaret ba sagal alul vavone nani anga mungeseng anga laseseng inamuk iva qavok naa vatki. Doqosni, memar iva qaraor ba ba ba banak karet baqaret, ba qaret, ba qaret galalul qanam nani anga tmas berak aes ba basi qavinam samuk sagal aes. Ina tram ime dame, yanga ma isam doqopki me daqana roqi qopki, qopki me da qanaroqi, meda ara roqa, da qaleqa qatmuqun, inak osni da memar iva qaliqi gal at kokoqirong dava ara roqa qaret ka nam nani at mas inak toqor ko meda roqori. Da osni da memar iva qaleqa naksi eiqi iaret ki nam, di ak isamga me yanga ma isam da ra gini da roqori qopki me da nga riska da iak kri memar ingri wok na ngaravat ba roqorko da roqori. A ba memar ive yi vukpam ba vasat da qari ya tilak varvar damgi. Qi su at kokoqirong iva varvar dirong inak kasu aqokkoqirong varbaran dirong. Nakop ama isam di memar ive nani aqa i aqasal baqaru a vatki yi di nakop karu avatki yi maragi amuga darek nakop karu avatki yi maragi amuga darek nakop, memar iva darek nange nak vama saragi inak memar iva varalat, memar iva ngi raun ba ba ngi laqa. Ngia tram nama isamga da nakop qatram qat pok mavangam nakop memar iva qavok na avatki qi nak si sasi. Noki veme Enas, ama enas ngan nama nel da memar iva ma soktam nga qopki ngaravat. Eme enas da memar anga sin-ga mania mania muga dopkisa ma soktamga ekt avatki. Dopki eme dandan, dandan ba agini me kotkot qopki sa avatki de ekt memar iva qatpok naqi mara agini, mara ma galipka, inak ma mim mimga em. Dape dandan dinak memar ive qawok naa avatki mak pari vat. Nakt pa dangdang do qa su aqokoqirong ba varvar dirong. Memar iva ngirak saram-ga memar i qari ngirak saramga qari varvar dam-ga qana qokoqirong qasu irong, ngi sangar goni memar va ba ngiaru qun dd i ga dap nagal irong da memar ive var dani ba samak sa varivat di ngi sangar ini da memar ivangi lumu ini naksa qi ba ba memar ini nga rinap, inak ngia naqot parini memar. Dap yanga ma isam urit palang mat nanga rhoqor na ma ranger, ba agirong ngiat na qote ranger bome enas ba agini da memar i ngi sangar ini nakt ngi vurnini nakt ngia naqot iyak ama isamga da nak ama morqa ma ismaga memar i ngi vur naqa dinak ngi ralama maniqa. Nopki ama isam nopki agirong ama isam, ma qaduqi. Dap e quis da qatram qatpok naa vatk i doqosi mara ma lasaqi. Mara ma lasaqi qosaqi dap me da qatram gatpok na vatki mara ma lasaqi mar mra ma galipka nambaot inak mara gini